أول شي ببدأ أتعرف عالجيران وأدخل في محادثة بسيطة معاهم، بعدين بشارك في الأنشطة الإجتماعية والفعالات-والفعاليات المحلية مثل الأسواق والإحتفالات، ممكن أستخدم وسائل التواصل الإجتماعي للإنضمام لمجموعات محلية، وأحب أكون أروح أماكن اللى أهتم فيها مثل النوادى وال <hesitation> والمقاهى والأماكن الرياضية كمان.